Oe ngone manusia ne ahu musti ngone fo maku duka, maku haeran, maku gosa jira ifa, maku gosa laha-laha. supaya ngone ahu nena sema ene ma ngale. gatege